Ong kukuraku, ong koh o'ko koring ong fridge koring o'ko nommo, urukoh owo tuu kori sirungmo, impa tuu o'konoworoku melt woroku, ice melt woroku tikite o'ko kori boiling ngommo, o'konong onnowo stew ngawarei ko urukoh tokitoki sungno, tokitoki sungno, impa kitike steaming ngopenong, steaming ngongno impa tikite nawa' ho tuu pokong ha'heupenong. Impa nawa'ko tuu roki tuhewuyu eneke roki nohunno impa topo kurahuung, impa ho uwa noi yewoning ngawah noi adding ngoyeupenong nawa' moo, moo sireupenong, miteupenong, moo miteupenong. Impa onunno nawa' ko roki moniko ong moniko noi uwa, hanna yii yewoning ngawah roki tiwoning tikuyu, tiwoning tikuyu o'konopenong roki hokoyori ko o'ko steaming ngongno tikite aii o'ko inihupenong, inihupenong hoho ho mooki o'konongkong. Impa noi ong koiso o'ko nongkong frying ngongkong. Frying ngongkongko ho o'konoworoku ong ice melt woroku, mice ice melt woroku nawa' coating ngommo ongi flawa oo uwami o'konowakong, impa o'ko kori deep fryer kori sirungmo ru' o'ko nongkong deep frying ngongkong, hoho o'konowah paraing ngah tiwoning.